'Ngo lápi sero ta ni ba ba bij chaj ni ane chej ba mmanj ni, anej chej ba katin' ni ninin kolor abi anej chej ni ané chej abi a'ngo kolor, niñan kwenta kiri' karun' 'ngo si min ro' karun' riñan 'ngo ñanj tabi si ñaan rruhua mi si kita si a min rá re' karun re' 'ngo si-numero ni, ni'ñan ni 'ngo si chukwi' karun' ni ni'ñan ta min si ñaan rruhua 'ngo lápi kita riñan 'ngo tukuá re'.